<hesitation> Marigny izay, misy lamba zany mora tanterak'e rano zany de misy e karazany lamba sy tanterak'e rano, ny antony mahatonga anazy raha ohatra ke rano tanterake rano izy da lamba manifinify e raha nanamboaranazy fa raha ohatra ke izy ka sy tanterak'e rano da matevitevy e nagnamboaranazy, ary matetiky hoditrigne <hesitation> biby zany na cuire regny e nagnamboaranazy.